Won e ɓiɓɓe ndemanteeri keɓoto tan ko lebbi seeɗa e nder hitaande ko wayno bassalle en, karot, tomaate en, meelon en, pom de teer en, ñeb- ñebbe en, a- awo- awoka en, e dene bamako en.